Estē xóko naꞌnú né puis nadátákā tɨ́ dɨvɨ ve kuēé ti ñukú nantii do tɨvi é nántido tɨ xukú tɨ sna nuu itsi ɨɨn tɨkɨ̄ꞌɨ́n dɨ vi xóko kuetí an ne puēs ñaꞌa kakóꞌo ō dimá viꞌi é né kākaa itɨvi á kakóꞌo o di dɨvɨ ɨni di liꞌnti ku mi dá go vi a kakúꞌo o di ñaꞌa ne kao mí kātúvi dɨ́ɨɨn taꞌvi ntōó ne tavi tɨ́ɨn sa vi va xóko kɨtɨ ñūꞌu má nteꞌñu jan né kādá kaitú ne kada kantaa idu ne vátsi vá tsi xe ní ka kɨɨni cātún sa ca vi kɨtɨ xkokɨtɨ naee ñu itun ján ne kɨ̄tɨ íi vá thi xóko iñú nakaꞌan ña kɨtɨ naee ñú itun o ñuku caꞌá jan vi naeꞌní tɨ cūkucaꞌá vi.